Familia yakwa shavana vasha fo nshale ni kiswahili ni kishaka <noise> nshani na wana upumia maiva funshave teta kishaka lakini asilimia kubwa yeta mkanasha ni kiswahili kwasababu mkwete veshkuve vesha vaishi kiswahili kute vishi kishkaka mshafuba kingi lai iwendelie wafundisha kishaka